ان انا اقرأ كتاب كويس وبعدها بشوية ابئى زهئان اقرأ اي كتاب عادي وبعدها اتفرج على فيلم الاتنين بالنسبة لي كويسين وبحبهم فمفيش حاجة مفضله عن التانية فدي احسن حاجة بالنسبة لي ان انا اشوف الاتنين واقرأ وتفرج بعدها